Ra ôhatra oe <hesitation> misy <hesitation> vovoka amin'ny fanaka de fomba angalagna azy vôlôhangny na malaka aspiratera na koa o <hesitation> atao passe chiffon, regny zao fa agnisany <hesitation> a <hesitation> solution na tekniky agnalagna vôvôko.